Chini hayung o juda juda hasteo manthoknai kwbangma kwtwui chamung tongo. Ani chajakmani bisingo wngkha baklava mochi churros con chocolate pastel de nata gulab jamun tei alfajore. Baklava khe turkey ni kwtwui chamung tei abo badam modhu rok bai swlajago. Mochi khe japan ni kwtwui chamung tei abono mairum gora kosoi ice cream tei bwthai rok bai swlamjago. Churros con chocolate khe spain tei latin america ni kaisa kwtwui chamung. Gulab jamun khe bharat haste ni kaisa kwtwui chamung tei abono dudh moida tei chini bai swlamjago. Alfajore khe argentina spain tei latin america ni kwtwui chamung tei abo narikra butter tei chocolate bai swlamjago.